لازم تاكل الفواكه و الخضر و تتجنب الماكلة اللي مدايرة في الزيت، تاكل اللحم الأبيض، السمك، و شويا من اللحم الأحمر.